إلا تغيير الحفاضات عندي خبرة كبيرة طويلة عريضة فيها. غسل الجاهل حط خلي الحفاضة تحته وفيها الستيكرات على صوب افتح الستيكر وصك.